Maŋ bar menii nun n̰aa lolii mene n̰aa yolii nu jaa jul sun, esee nu ti esee waŋ jaa, jul sun esee nuŋgu kaar suŋun, erii naran, erii nun waanan, enjii waanan erjikek n̰aaman naran esee nuŋu hor sukan, bayin ka kukuyaa kaa tan hor fafaraa sukan, sukan laka tuyoon yak suŋun, esee nuŋgu sukan fafaraa sun erii nun ner yak suŋun kokon kochii kuley kidiyan naran yak suŋun, kochii kidiyan naran tandan jaa ilamtik gin tika «hesitation» ilamtik gin tandan jaa, kal tika kodoo kan fit suŋun kal dukon daan kaa komsik kulak tika komsigin tika naŋan, komsigu kaa hor kodoo naran fit suŋun, esee nenee kar suŋun, komsigu kodoo n̰aaman fit suŋun esee nenee naran yak suŋun kaar suŋun kokon gurik kidiyan naran esee kaar zoŋoo tiŋgu gaŋ sigen naŋan gurik gin waanan dil nun kokon. Enjii nenee doluu kidiyan n̰aaman, enjii nenee tabar sun baahaa kidiyan waanan gaŋ siren, taŋ naran esee nenee yak gurigin laanaa tiŋgu kijak suŋun, wujaa nunjinin kijak suŋun wey hadaa yak kijak zoŋootii gunun sasalaa tiika enjii waanan bayin ka kusan ŋonun, kusan ŋonun suŋ yoomen nokoy ŋonun kamm toroŋka ti wey misil kal nokoy kochii kidiyan ilamtigin wala komsigin toroo suŋuu nu kaa annaa kan ti tiŋ. « hesitation » kal nun ti toroo zoŋkaa zoŋtee ti, ilamtik gin ti toroo zoŋkaa zoŋtee ti,. «hesitation » aasuŋun wey kamtoroŋ ka toroo suŋun, kalagu kidiyan laka kurin, naran menjii kaa, edik kaa, wujaa berek, gee jok bee dek nerii waŋgu kalak gu tembech naŋ karaa tochtee ti, karaa yayan, karaa yayan, karaa yayan su bee subu ner kusan talaka wujaa mal nerii waŋ kaa wujaa endri tembech naŋ, kusan talak wey ondokur tii ka abilaa ti taa, soosol titaa, tokoo titaa, annaa n̰aaman naran kattuŋun waanan taŋ naŋan. Laatiŋ wey ndogun bayin ka toŋonka fee suŋ toŋon ka subu tii ka kochii nenee kidiyan naŋan taŋ baar suŋun abilaa tika n̰aaman naran esee nuŋgu fee suŋun gisiŋaa kan wujaa, konfut, konfut yaagunu tenee tiŋgu fee suŋun ndiŋirin maawun kidiyan misil tokoo nokoy tika, tokoo kan, soosol kan, annaa nokoy tika kil suŋun waanan taawunagin naŋan, annaa tika laala taawunak gin naŋte, taawunagin naŋaandaanu kaa onjuu taŋ tindaka oŋoodik, onjuu, wey onjuu waŋgu aazoŋoonu ŋosik tenek kan n̰aaman naran kich siŋen tomsijee waagunuŋu aasuŋun bar ndogun ŋalaa bak siŋen karn̰isi waŋgu ŋosigin aasuŋun ndogun takka siŋen ti, andri noŋostee ti. Laala onjun noŋosandaa kaa taawunak gin naŋka, taawunak melegu toŋgosirka, n̰aaman taŋ naran, suŋoo neenu suŋoo nee tiŋ kan wasik nduchuŋan, dur wasik gin ndoŋte, sunŋoo nambay kaa taŋ ner wurŋan kiya, kiya, kiya kadaadii nun kokon jiiran nu kan̰aa wenen n̰amu te jiran nu kan̰aa wambay kaa. Suugin tiŋin kan̰aa nenee «hesitation» trakan, dolok trakan, naŋka kultuu nun teer woroŋka n̰aaman taŋ naran, taŋ garaatiŋ wujaa wurŋan kadaadiinun tiŋin, suŋoo nenee kan̰aa n̰aaman duŋoo tiŋ kan cam sun, wujaa gaŋ siŋen wujaa kiya, kiya, kiya taŋ n̰aaman karan wey n̰erek ndritee gidaynu, sirndijee nenee kidiyan n̰aaman karan sirndijee laala kawaka taŋ ner feriŋ tiŋin wurŋan koko, koko, korigin kokon ti sirndik tek gaŋ siŋen naran, tek naran, tek naran kuŋaal nartee ti, tiŋ kaa« hesitation» sirndik tek kan bes n̰erek nisii tan, mbar kan bes nisiitan ile kuŋaal kan neeti kok sirndijee nenee gaŋ siren naran kilŋaa nenee kokon n̰aaman naran, wasik nenek nduchuŋan dur nenee n̰aaman naran, wasik gin ndogun enjii nenee waanan, laka enjii nu boŋ toroŋka tiŋ kaa kudo mbir ti, too furgu wir ti, too jaa lay wir ti, enjii nu joko ŋalaa boŋ torŋoonu sow nenee karan aasuŋun n̰aaman worworok nenek n̰aaman furgu zoŋtee ti. Laala, laala lay ti zoŋtee giday kaa, enjii nu bayin ka coy toroŋka, «hesitation» wujaa koorok kalak nenek n̰aaman, koork kalagin enjii nu waanan, wujaa saw ŋalaa waanan, aasuŋun ti wey kurut kurut suŋun ŋalaa komoloo tika enjii yak coy niree tiŋ nun wayin waanan, kurut doŋka hor troch, troch sun wusin talaka ti «hesitation» wujaa sow nenee, n̰oŋun bambar nenek naran mii tindagin ndogun n̰ogun hor troch sun tusirka sow nenee waanan kurut suŋun n̰erem nenek ndriyan laanu adaŋ tinndaanu adaŋ gin ndaytee ti, kurok an tindaakaa kurok gin ndayan aasuŋun ti wey njurun kolii dur nenee njurun bar paanan. Waŋ n̰ereenu ti n̰eree lolii wi, n̰erek daamir gegu ti, n̰erek butukuk gu jaa sow butukuu tika ti taawunagin naŋka woŋostee ti, laala laala taawunagin naŋaandaaka, onjuu taŋ tindan onjuu yak taŋ taŋ nindaa tiŋ nun bes noŋosin, n̰erek butukuk gu kaa dur nun enjii nenee waanan. Enjii hor n̰erek kay hor was gu ti ndriitee giday nu, enjii nenee dur nun waanan laka, enjii waŋ hor coy sun tusirka, sow nenee waanan laka su, wujaa enjii waŋ kebes muk suŋun laka «hesitation» sow waŋ enjii kan hor coy siren talaka bee kurut tuŋun n̰eregu wudaŋten bes ti wak n̰erek butuku gu ti. N̰erek ferin kaa tindi, n̰erek ferin gu jaa, garaanu wasik nenek nduchuŋan, dur nenee wasigin ndogun enjii waŋ ŋalaa bes boŋ torŋoo tiŋ, ferin nenee n̰aaman naran furgu suŋun laka wusin talaka sow nenee waanan n̰erek peyin gu jaa ndriyan bayintee ti. N̰eree nu kaa waŋ lolii andaka too gurnuu nisii, too ney nisii, too ndriyartiŋ bee hor tisan bee sow, sow nir. Laakin baaden n̰erek boŋogu n̰erek daamir gek waagu, boŋok tanju tin̰eeri, noŋorik tiyon kaa tin̰eeri, n̰erek kuchumuk gu jaa kuchumuun tiŋ kuchumuu fafaraa tindi, kukuyaa tindi, kuchumuu asfar kaa nuŋuroo tindaka kay lii wiri, laakin n̰erek kuchumuk waagu tii boŋok tan ti yowok ti noŋorik tiyoonu yoy tirandi. N̰erek ferin nak wak kaa n̰erek ferin nak tindi, n̰erek masar nak tindi, n̰erek ferin nak kaa, masar nak kaa, ferin nak kaa tii boŋok tan tin̰eeri, laakin kir torŋoo nu kaa kay too an kasa win̰i bar tindriinu jaa tin̰eerandi. Hasa n̰eree ferin naa waŋgu kaa baaden kay too gasterik nenee kan, kay sukarii melee kan kay yak baaden maayidak melee kan, waŋ kaamil n̰eree daamirgee waŋgu waŋkan maayan fa, ile n̰erik ferin nak kan n̰erek masar nak kan, «hesitation» waŋ an waŋ kan hornu ti, kay too jaa baaden waja gelib melee kaa windi, waja gelib melen kaa baden n̰erek daamirgek wak kamak tan waŋ kan jin maayanfa ti. Baaden n̰erek ris nak kaa tindi, n̰erek ris nagu aktar nu dumnan, ris nak kan masar nak kan nu aktar nu dumnan kay sukarii melen bes an win̰i. Wujaa waŋ nun kaa lutoo too kaa tindi gugur wirii, gugur nu kaa tiŋ gerip kudoo kayaŋ wala asii ti, gugur wak kechembereŋ nu dur nenee wasigin ndoŋun laka, enjii nu walak tirŋaka, wan sow butukuu nuŋgu wanan ndrak suŋun bayinka. Inda, inda tirka isiŋak yagunu tucumok ka tan, isiŋak niniŋak tika n̰aaman hor kuruk, kuruk, kuruk, tuŋun laka niniŋ anindrii kin fat fat tiren talaka ti njurun yak suŋun dur nun dayin tan, abilaa nun tikati yak suŋun bayin ka tofoloŋka. Tiŋkaa kay silaa sil kan win̰aa, silaa ombur kan win̰aa, silaa kaamaa hadir ndrun̰an yak worŋoo kan kaa win̰aa. Wujaa gugur daŋdaa kaa tindi, gugur daŋdaa nu jaa. Wujaa baaden gugur daŋdaa wirii kaa tindi, gugur daŋdaa nu jaa, dur nu wasik gin ndoŋun enjii waanan, enjiin walak tirŋeka bilaa nenee aarat tun, sow nuŋgu bar bes kurut suŋun n̰at sun andriyan kelek, kelek sun ti, wey bilaa nun talnak ndak, ndak sun ndogun, dur nuŋgu drak zoŋka ti muk tiriŋka ti wey njurtee ti, waŋ andaka gugur daŋdaa worŋon ti. Wujaa hasa tiŋ baaden too kaa tindi, riz zin tindaa, mokoroonoo tindaa. Spakaate kaa tindi, waŋgu kaa ndriitee gidaynu dur nenee bee wasik gin ndoŋun enjii waanan, wujaa ŋalaa waanan, n̰amuk waanan, sukar waanan, haraarayek kaa ndayan laka, jo hor walak tirŋeka, enjii nuŋu taam teneenuŋu kiniŋan laatiŋ halaa wey taam tenen lokoorika hor tan waanan laka wey tusir ka kiniŋan lokorika hor tan njurten bes ti, waŋ andaka, riz kaa kan, mokoroonoo kaa kan espakaati kaa kan melen daŋ wirnu ti. Wujaa lutoo menii baaden abbaasiyee kaa tindi, aŋuchii nu ju tindaa kokor nu ju tindaa, dinaasii nu ju tindaa, lachaa nu ju tindaa, wujaa animi nu kaa tindi, baaden sowtuu nu kaa, sowtuu nu kaa, sowtuu lolii windi suu tabaan̰oŋuu tindi, suu charmut kan tindi, suu lodoo kan tindi, suu usoo tindi, suu, suu n̰ombordoloo kan tindi, suu lodoo dridriyaa kan tindi. Suu mokuroo kaa tindi suu lodoo nojir kaa tindi, suu ammuliihiyee kaa tindi, suu yowuu tindi, suu doŋgur tindi, suu usoo tindi, suu timileegee tindi, suu silaa kamaa kan windrii kaa tindi, wujaa suu, suu basdaa tindi, suu adarak tindi, suu njuŋ tindi, suu doŋgur kaa tindi, suu owuroo kaa tindi, lodoo gannun naa tindi, suu lodoo bitak gin naa dridriyaa tiŋ kaa tindi, «hesitation» suu malaa kon̰ii kan tindi, suu saburuu kon̰ii kan tindi, suu aŋaalii kon̰ii kan kaa tindi. Suu kawal nuŋgu wasik nduchuŋan kolol wasigin ndoŋun, n̰amuk waanan, n̰amugu coy toroŋka basalaa yek garat suŋun basal nu waanan safar nondroŋun, charmut nenee erii nun waanan tum nu kaa ferek suŋun charmut kan takalan lal suŋun waanan sukan. Ek sukan charmut kaŋgu basalaayek safar nurŋok tiigu tum tenee kan lal suŋun waanan worworok kan kurut, kurut, suŋun enjii ŋalaa waanan laka ŋalaa saatoroŋka, lodoo kan, tamaatim kan wujaa, wujaa kan kusi barra kan, annaa lal suŋun basal yak safar nurŋootiŋ gu, enjii ŋalaa wayin ka enjii tenee, walak turŋoonu trufunun kayaa tiŋgu waanan laka, troch torŋoo tiŋ kawal nenee waanan njurtee ti. Suu n̰uu nu jaa, n̰uu ndri, lodoo dridriyaa nu jaa, n̰ugu wasigin ndogun laka, walak tirŋeka yak suŋun basal nu wasigin ndogun n̰amugu, dur nu wasigin ndoŋun, n̰amuk waanan basal nu safar turŋoo tiŋ wey enjii ŋalaa waanan «hesitation» laka sak toroŋka n̰uu nenee waanan, laka sak toroŋka, n̰uu nenee n̰aaman wasigin ner walak turŋoka njuroo tiŋgu, ndeelan wasaahaa, wasaahaa, tenee nuŋgu deelan hor sasalaa sun, baziyen wala tachik tika enjii nenee n̰aaman waanan kijak suŋun n̰uu waŋgu sesel andrii sun basal nenee tiŋgu waanan safar suŋun aasuŋun wiret tuŋun laatiŋ wey kuchinek tiika kuchinek tiigu njurun. Enjii nenee kolol nenek tiigin waanan otornaayek kalak ndayan laka enjii tiŋ walak tirŋeka lodoo nenee garat tun naran, durnun waanan, siŋaagin waanan laka, hor tusirka, kataalaa, kodoo nuyoo kataalaakomoloo tiŋgu naran hor tik su, cuk su zirka tusirka bee kuchinek nenek yak njurok tiigu waanan kurut tuŋun kiniŋan yokoyin, wujaa tandrakan njurtee, wujaa tandrakandaa kaa takalan, kusirbar ŋalaa waanan hor troch, troch suŋun tusir ka jaa njurtee ti, waŋ andaka suu lodoo worŋoonu ti. Suu lodoo gan nun nan jaa tiŋ owuroo ti, owuroo andaka, dedee lodoo kan, kawal kan, wujaa ŋalaa kan kawal ŋalaa kan, wujaa n̰amuk dee taŋ kan annnaa tika bee kidiyan naŋan lal suŋun, waanan bee ndrek toroŋka njurten ti. Suu usoo nu jaa, usoo nuŋu enjii waanan laka, muk tirŋeka, ferek sun usoo nuŋgu sukan, n̰uk joko erii norŋak kan naran bee lal suŋ drek toroŋka njurten ti. Suu andran̰ii nu jaa, andrin̰ii nuŋgu lebesan toroo zoŋka tojir ka n̰iin̰ii teneenuŋgu ndiŋin wey lal suŋgun wiret suŋun laka drek toroŋka njurten bes ti.